أول ذكرى في طفولتي, هي يوم كنت العب في الحديقة مع خوياي, أذكر كنا نلعب ونركض, كان في شجرة كبيرة نتسلقها, في يوم طحت وانا اتسلق, جرحت ركبتي, لكن اخوياي كانوا حولي وساعدوني وأخذوني للبيت, هالذكرى تظل عالقة في بالي, لأنها تذكرني ببراءة الطفولة, واللعب مع خوياي, حتى لو صار موقف مو حلو.